Telopolo minite isanandro ñy fotoa atokako hanaovako fañatanjahanteña, fe in-telo isaky heriñandro avao ñy fanaovako azy, ñ'antony: zaho tsy de manampotoa malalaky loatsy anaovako any raha zay.